Kintu nenda nini lusika labada kanitalumine nivani kani nimarafiki au majirani muda ambao tapata muda wokikala muda ambao timarikirye mirimo yisu. tenda lusikira sana masuala yavasinge varire kwasababu mareri haha yafafire sana. vasinga vavire natabia jamema sana jingi sijaboha tuku. wakashana msinga wingi ari natabia jaboha lakini ojolumana na vivachu ambavyo vene vari na tabia jiri jingi nay eye akajisimula hiyohiyo. Kwahiyo. kotumine hasa kani susu vantuvaki au vamama vari kayi nivaveri vosi. kanitalumine sana yahusu vasinga sana vasinga vare vakintu. kilumee vave vakintu kiki kwasababu haha mambo yamemire sana yohusu vasinga. vasinga vosambukaa msinga vearidoma na shule wakashana siyofika shule tuku msingi arijodoma nobwita wakashana siyofika shule tuku msingi arijodoma nobwita wakachana siabwitire tuku bwito jachu nijaviha. msinga ososeya nakwarafiki odoma. kumbe kweo kwatira sikoko tuku awu labda msinga waku kayi labda ari na tabia jiri jiyo wingi naye tabia iji atite. Kwahiyo tenda lusikira tabia javasinga kwa asilimia nkulu. wakashana msinga labda uhu nimwivi. uhu yoboha michezo amabyo siyafaa kwa vasinga. utu wingi enda kiva. Uhu enda jibu vantu vakulu kati volusikaa. kwakweri ivi vintu tavilusikira sana. Kadamwiyaku ari jii kani washihine mwiyaku elewa wakamwelewesha maana msinga kwatite ji jii najii kwahiyo konayeye arimanyire narohusu mwana wani naye akakuwira. Ni mwenevyo najamshana musinga waku oboya ji najii hebu murye. Kwanza wakashana wibadilishire vii kani mawazo kikala namwina waku kikala wakamwira jii najii najii lakini siurimuwira kwamba ni muntu fulani ungwirire tuku. yani wakava womurya jawomuchinka vii ayi amu ni ji najii nijali hebu ngwira nini ari jokuwira kweri korikire vii na ivaku vora kweri nini namurirye mwan wani kweri unsire ji ji najii. Kwahiyo vemomulanga nyunyu heu endelei mulanga fijaave okunkovera nini lakini kati yeye okendele ya boya jii kati nini sinomwona. Ujue kanimuntu akwenda lazima kuwira ari chene wobaya chaviha awu mwanawaku chene obeya chaviha awu bakani nanii muringiriro wahara kayi kwaku sikwaboha kukuwira ari kani muntu ari na aboha kuwira ari kanirafiki yaku kweri au nijirani wa hehi awu ni munduu. Lazima kusikira mure chenye mokona chaviha kwaku awu kwachu, wakashana wingi nakonirafiki mweyenda yani mwiwina mambo makulu bakava ni mambo yanyumbi kwaku mara wawkamseya lani nyumbi kwatite jii jii najii kushauri labda baya jiii ili kwikale vyaboha awu langa kunu ili kwikale vyaboha au bakoni ni mambo labda ya vanduu bwana ni munduu wanii atite ji ji najii lakini siriomwelewa mpaka haha arikwi tuku, kuchauri ari kanimuntu wakuwira kuwira ari la uhu ni jii na jii boya ji ili kwikale vyabaha, boya jii ili udomanye neye kwahiyo kanivantu vari vyaboha sivari dira kukuwira chaviha au kwaku au caboha kwaku tuku vantu ambao muri hehi novo kani marafiki au nimajirani tenda husikira chechofanyika au labda kwakwafanyikire nani kwamuntu fulani kwafanyikire labda kani dakamurimo kadudi sikadamire vyabooha tuku kani talumine titerwa vosi lazima tilusike ihi wamine hasa kwamwamwala fulani vyekwabo yire jii kwaboyire jii najii aah nsinendire tuku vene vyabohiriwe jii ngiva aboyire jii ngiva novyadamire vyaboha nayeye lalusa an aah wewe wawine iki vii ni nani ni nine iki nine iki chadomire jii na jii. Kwahiyo mwakiwira ahu jiyo mwakajishauri kono nichaka muwira mwenevyo hebu reka twamwanirire sichee tolusika susu v ii mawanirira uri bwana we kani munduu, kanirafiki kanijirani siku ira tiri kwaku kwaja kuayiwwa ji najii nijali wewe wavyo na wuu kanibasiavyona mamwakamwira lakini kani muntu ari na hokera vyobaha novivika vyakava vyaboha, yakava yasirire yani mwakikala kokiyenda.